ते मा नींबू लगेते स्क्रबर बीतीं रगड़लू अगर ते बीतीं भी नी होलू ते मा नींबू लेगे ते और हलकू जान पानी डाली ते गरम करीते जब सू गुनगुनु हुए जलु तो स्टील वालू जो स्क्रबर होंदू ते बितिन खूब अच्छी करी ते रगड़लू